Solemiisi magazin sɛka ti ba yi'ira dishwasher la <hesitation> a de la magazin se'ere ti ba tara laasi ita di puan ti di pɛɛra laasi la. Magazin kana wa me, ba ni dikɛ la <hesitation> ki'ibo la iŋɛ a puan, dikɛ laasi la pa'asɛ bini nyaa dikɛ e nyaa figelɛ la bugum la laŋɛ basɛ ti a pee laasi la. Le yɛ'ɛsa, ba san le yeti <hesitation> sɛla n peeri laasi, bii solemiisi la ni yeti dishwasher la ka pa'alɛ ti magazin la ma'a. Nɛra me san bɔna la dia zi'an pɛɛra laasi bii a boi la koosego zi'an pɛɛra laasi, ba me le yi'ira eŋa me la <hesitation> dishwasher, so bala la eŋa la me tuunɛ la san dɛna nɛra la, eŋa la a ni vaɛ laasi la mɛ ta iŋɛ lɔgɛ-katɛ puan, iŋɛ ki'ibo dikɛ soosoo pa'asɛ, suɛ ki'ibo la pee, nyaa yaɛ laasi iŋɛ kosumɔ puan sukɛ, nyaa yaɛ ze'ele.